Auk vadi ngua thamen se viochai ma nasot klan chia mandik ma nosat gua ma <hesitation> nosat kama mandik ava bik ama ngethisem da sik nosana, pe ma nosat koma ngo gua musneng chia ingo, da guama thetechni ma sunaski nango, pe ma nasot tha vichai ma klan chia a mendik ma ngethisem sa ngethet da kule sa ngo sa avichai sa vadi va mal patha ngo vik. Gua musmeng chia vik pachama <hesitation> amandi, amandik avangbik ama ngethsisem da sa sa mal patha ngo diva ngua nangim nani guam athoes klan ngua nangim nani guama athoes. Choki chia tha sana tha tet semachika sunaski ura vadi tha sana ngua rangim nani atha da ngu that nge chemda cheniah de vadi ngua nangim de va chesniaj vadi ngu. Temesh tanga. Ta thetek. Guama musneng chia vadi che lang chia hasot pe chia nasot kama madik cha avapikcha ma ngethiksem, vadi ngu ma ngu chem me guavetki aguit diva na ni guama thoes asik cha chule nget de nge thi ngim chia nge tash, vadi ngue thumamar senah na angethama angethema menangim da sika nasot da ngua met chuanai, ngia darem chia sa gua museng chia ve nasot kama madik avangbicha ma chaln chai angethiksem da va de chia ngua chu mamarsana nge gua ma athoes klan. Da chisnia ngu themes ta athava nga thetek chini nani atha diva klan chia athava ngama lat ura thava nga ma gingat va sik nge thi tlu vathatha nosat da angabes natharo dul ura klan minia. Ngua thu mamar sena na guama thetek choki klan chia vatham ngo klan chia mali ngua themes tama git de chule de ngua thumamar nangat diva na sot de nani atha sa chule ngo de klan itha menanango dak athoes dechisnia ngat dda angtha ma agit nge ma ngua chepma ngat diva nani atha nani chama athoes. Nosat de angebes mamar chia nge na ngim nani anga git nani avik anga. Dul ura anga git ngia drem chia anga thetet uva klan mania ngia drem chia sa ngua chap ma athava ma thetek ngeve ngoa chap ma nget choki mamar sevetha atheves.